Nkomma tataigai tee unge unuruguoi entano egu mautou nkonkogugui tee nno kopiro nunnunmo lougai unge nunnungu ureita ragu unge nunnumo nkonkogigui egu etano egu mautou aposi iko sinto patagasigai sinta unuru. Etano egu apokui mai outano toi nno nkogim tee nomu toi miro nagai nkogim mautou nko-nkogimpigu ama lipui, lopate ama lipasi petogino kupogeminoi nno kuanaigai nunnunmo tege louge nunnuuguo egu entano egu touno on onogosi mai omoto patakai, egu ikoi-oogo nnego touno apai ligomma motou mai ouge tuntuntu.